باش تخيط زر على قميص لازملك لخيط و لازملك إبرة و تحط هذاك الزر فلبلاصة لي تحب ديرها و تخيطها.